Musuuji, leeɓi hunuko muuɗun ɗii ɓuri heewde jaati. Ɗii ɗi pooɗirta henndu huunde. Leeɓi non juutɗi, cewɗi. <hesitation> Jonnon wanaa musuuji ɗii fuu du ɗun woni e mun. Jonkaa musuuji ladde ɗii, ayyo.